Fridge duma tuunɛ zo'e mɛ. Yia daana de la ti tari lɔgema'asa ita bini. Magesɛ wuu, fu san kiŋɛ da'a ta da lɔgerɔ. Ti ba dɛna lɔseto n ka yagesi la sa'aŋɔ. Wuu fu data kamantoma'asa bii fu da la ninma'asa gee ti fu ka bɔta ti fu wae ba di daarɛ koo fu ka boti ti fu dikɛ ba ze'ele ti ba ku'ɛ. Dagi bii bunma'asa ma'a la kan ta'am kelum dɛna wuu la de la ko'om. Ko'om san tulege ti fu san bɔta ba ma'a fu ta'am kelum dikɛ Ba iŋɛ fridge puan ti ba ma'a. Wuu tu tara lɔgerɔ ita bini wuu ko'om ita bini ti la ana mama ti tu ta'am nyuuura.